Ngurum mop di tu sakal kɨ set biso ter kume-kume ti sati wul di be sakal ni ɗe tet des pe ka naa cini a puus kasuwa se ngurum mop ka ki ti mop serep njep biso di kat ngu ku ni ku luu des be ki kat di tu sakal pwet to kat dang mop yet an be a ti sakal ku ka tu yi sati ka biso be sakal ni di wul me dubu terep sar mop se kat nga ku njep ki serep so ku ti sa mak njep ni di kat ngun a dyon tul ni to be tu sakal mi nde di tong moor kat dang ngun des be tu sakal ni di tet des ani le pus kasuwa ka nde mop di ki set biso di kat di so a ɗaa kume par puus to nga pe tang sakal ni yi ter fermikun. Pak ka tu bi ku kai ndick, pak ka tu me bi ku kai dick vel di der a ka des muk tul ni ani ɗi le tu sakal tet des tul ni, katdeng ngun des tul ni muw be tu sakal muk ɗi tet a moor kek pe kat ngun a me vel kek ok ko kun ok be ka ku an kɨ na bi shwal ta nde, ngurum mop ɗi tu sakal des ka biso pwet biso ni mop dɨ set a set shwa mop di set a set kuzuk mop di set a set, gwan mop di set a set, dankale mop di set a set njep bi ni pe des ku ka naa ngurum ni mop di set a set ngurum mop di ki kasuwa be mop ki serep pe ti mop nji di pe ka soso ku kume ngaa-ngaa maa kat ni ka so swa chini be ni ki dom dar ka prin yit so ni ani le pak mop ɗi set kapa nde mop mop serep dek-dek nga pe so kubit ka so ku puus ku kɨjikin a pe prin so kat ka ti ki ki a pe mɨ ngolon mop. Be ka naa kat ngun a paat yi be ku so a so me kong be di mak kung yi so ni ɗe tet des pe seise ngurum mop di tu sakal pwet ki set biso mwase ku so ni swal ta mwase ku jong yakal ni ku sakal des dang be ngurum mop ki set ngak sakal dang ka naa rep so ni dyon, biso bi cin ta sakal kat ka kurum ka sak mar mak be ka ken so nde ni pe seise ngurum mop di tu sakal ka biso pwet.